Sɛ epɛ dɛ eyɛ kɔfe kɔɔpow kor a. Ebɛfa a nsuhyew na afei edze wo kɔfe no dze egu mu. Edze gu mu wie a na edze atser dze enunuu mu aa mber kakra. Mber gu mu a na afei akɛdze biara epɛdɛ edze ka ho n' edze aka ho egu mu.